Ngua̱ sá ku̱ni mi̱e̱ xi tsíxá i̱kee, tsíxá sá ku̱ni xi i̱kee xi ngijñájannée̱ nga fíkenchí xi ntji̱e̱ bíkíé xi ngua̱ fí nchisiean ni̱ñu̱ fí, i̱ke kasendáa̱ sá a yaju xa̱nda̱ní asa̱ yaju ndi̱ja̱ní asa̱ ni̱jmání mínú xi kásakúná, kua̱ kui fía̱ne̱, fía̱ ni̱ñu̱, seyaa̱ ni̱ñu̱ seyaa̱ mi̱e̱ xi sín xa íkie xi, kua̱ xi kampo̱ mixúanné kua̱ fí i̱ke, ngua̱ ku̱a̱anee̱ tjían míée̱ne̱ xi, xi i̱ke ya, ya xanrá ya nchasín xane kua̱ ngua̱ tsúne̱ nga tsja ngachjaáne̱ a̱taa̱ kábejtaa̱ a̱kui kju̱a̱ ike, a̱kui kju̱a̱ ike ku̱a̱sín mánine̱, kua̱ fíníkjíen nchisien fíníkjíenne̱ a̱ma nga, fíníkjíen nchisiene̱ kua̱ fía̱ nandá fía̱ ba sá ku̱ni nda náyu̱ kua̱, káfíníkjíen nchisien kua̱ sa ku̱aá xi ta̱jñúne̱ kába nandá kába kua̱ nga tu̱úku̱a̱n ikie Tsjaa ikie nganchjá nga si̱ín xanée̱ ncha nganchja ngá nchasín xá tjian, tjián sákuni, sa ku̱ni ni̱xtine̱ kua̱ sáku̱ni tjin yaka ni̱xti xi ñú xkíen kjúán kua̱ ma kjinie sá ku̱ni xi na̱chu̱ chindíe xi chin chíndíe xi menúi̱ni xi majcha íkie i̱bi̱ne̱ sá ku̱ni xi na̱chu̱ba̱ kua̱ i̱ke batujín sengi to̱n sá ku̱ni xi kui a̱ta bajá i̱bi̱ne̱ ku̱a tu̱ya̱sa ya̱a, ya̱a tsenjínne̱ kua̱ mindai̱, minda kju̱a̱ñúne̱ ya̱a tséjín sá ku̱ni xi chín chíndieba xi na̱chu̱ chindíé nkjín jku̱ya tsajmí ntjíe tjinée̱ kua̱ kui xi kísa̱ ndá xi nga̱ta sti̱e̱ ni̱xti xi, xi ikiee xi tséa̱n nganchjájín xi xkíén kjúán mixúán.